เพราะว่าทุกมื้อนี้อิหยังอิหยังกะกะการสแกน การโอน เป็นส่วนใหญ่แล้ว

ส่งผลหลายคักเลย อย่างที่บอกไปว่าทุกมื้อนี้ไผกะรับเป็นสแกนหรือว่าเป็นโอน ง่ายกว่าเงินสดแล้ว

บ่ยากเดะล่ะ ลางเทื่อกะเปิดออนไลน์ได้พร้อม

บัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือ

ข้อยกะเปิดออมทรัพย์ปกตินี่ล่ะ ญ้อนว่ากะอยากเก็บเงิน

บ่ยากเดะล่ะ เพราะว่าพนักงานกะเฮ็ดให้เบิด

PromptPay หรือไม่ก็สแกน QR code

กรุงไทยกะดีญ้อนว่ารัฐบาลก็ผูกกับกรุงไทยเดะ คุมื้อนี่

สำคัญคักอยู่ เพราะว่าเวลาเฮ็ดงาน เงินกะได้ทางธนาคารนี่ล่ะ

ประเมินทุกเดือนกะได้ ญ้อนว่าคนกะคุมื้อ ปัญหามันกะสิเกิดขึ้นดู๋แหน่

กะประมาณเดือนละพัน เพราะว่าข้อยคิดว่ามันเป็นเงินสำรอง กะอยากให้มันมีอยู่ทุกเดือนแบบสม่ำเสมอ

ผ่านแอป เพราะว่ามันง่ายที่สุด เงินของข้อยส่วนมากกะอยู่ในแอปธนาคารมากกว่า

เก็บเป็นเงินสำรองฉุกเฉิน

อย่างน้อยน้อยก็น่าสิต้องมีบัตรเอาไว้กดเงินหรือว่าจ่ายเงินนี่ล่ะ

คันบ่มีเงินเหลือเก็บกะบ่มีเงินฝากไปนำนั่นติ

คันคนมันหลายกะสิบ่ได้ญาดกันนั้นนะ

บ่เคย แล้วกะบ่กะจักพร้อม

ต้องให้ความสำคัญมากมากเลยล่ะ เพราะว่าธนาคารเป็นโตโตเดียวที่สิโตรักษาความปลอดภัยทางการเงินได้ เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุด น่าไว้ใจที่สุด

บ่ค่อยพอใจปานใด ญ้อนว่าแอปก็มักค้าง เวลาสิกดเงินแต่ละเทื่อยากยาก

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเงินข้อยอยู่ในธนาคารเป็นส่วนใหญ่ เวลาสิใซ้จ่าย คันสแกนจ่ายหรือว่าโอนเอาใซ้ง่ายกว่าเลยต้องมีแอป

กสิกรไทย ที่ใซ้อันนี้ใซ้ญ้อนว่ามหาลัยให้ใซ้

เบิ่งยอดเงินที่คงเหลือว่ามันถูกต้องตามที่เฮาเคยเห็นก่อนหน้านั้นบ่

สะดวกสบาย บ่ต้องพกเงินสดให้มันมากความ มันคิดเองให้นำว่าเงินเหลือเท่าใด ใซ้เท่าใด

การโอนเงินนี่ล่ะจ้า ใซ้หลายสุดแล้ว

พ้อตลอดเลย การเข้าแอปแล้วมันล่มหรือว่ามันซ้า พ้ออยู่คุมื้อ

ห้าสิบห้าสิบแล้วกัน เพราะว่าคันมีไผฮู้รหัส ข้อยฮู้รู้สึกบ่มั่นใจแล้ว

อยากให้มีการป้องกันทางการเงินที่มากกว่านี้แหน่ เพราะว่าลางเทื่อมิจฉาชีพมันกะฉลาดโพด

มีประโยชน์อยู่ เพราะว่าคันเป็นเรื่องเงินนี่ มีแจ้งเตือนเข้ามาไผกะตื่นเต้น ไผกะใจกังวลเด้อ แต่ว่าคันเอาไปแทรกเรื่องภัยพิบัติเข้ามาน่าสิกะได้หลาย

กะโอนให้ร้านค้านี่ล่ะ เพราะว่าซื้อข้าวกินทุกมื้อ

โอนง่าย มันดีอยู่แล้วเดะล่ะ

ดีขึ้น เพราะว่ามันกะสิได้กะว่ากะเบิดเงินไปกับอิหยังแหน่ เดือนหนึ่งนี้

มีหลายแบบกะดีกว่า ญ้อนว่าแต่ละคนสิได้เท่าเทียมกัน มันสิได้บ่มีไผได้ลื่นไผ

ก็คงเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะว่ามันจ่ายทุกเทื่อที่ไปซื้อของเลย

ก็คงเก็บเงินไว้ เป็นเงินสำรองยามป่วยนั่นล่ะค่ะ

คือจั่งหมู เพราะว่าเฮาต้องจ่ายเงินซื้อมันแต่ว่าเฮาเฮาได้ประโยชน์กลับมาอยู่

คึดฮอดยามไปยืมเงินเขาซั้นแหล้ว คึดได้มิตร

กะซื่อซื่อเดะล่ะ แต่ว่ามีกะดี คือจั่งกะได้กำไรเพิ่ม

กะดีอยู่ คือจั่งกะฝากไปร้อยหนึ่งแล้วกะได้เงินหลายกว่าหนึ่งร้อย

กะต่างกันอยู่เดะ คันไปพ้อพี่น้องที่เขาใจดี เขากะกะกะกะ แต่ว่าคันไปพ้อที่มันเขี้ยวเขี้ยวแหน่ มันกะสิกะแพงอยู่เดะ

มีผลคักอยู่ ญ้อนว่ายามเฮาสิกู้เนี่ย คันดอกเบี้ยมันหลายโพดเฮาส่งบ่ไหวจั่งซี้เฮาบ่อยากสิกู้มันปานใด

ข้อยมักเซียงเมี่ยงอยู่เด้อ ญ้อนว่ามันฉลาดคัก

เขียนเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนี่ล่ะ ความน่ารัก ความเอิ้นกันกินข้าวของคนอีสาน คือสิตาฮักคัก

ละครตลก ละครน้ำเน่านี่ล่ะ มันสิเก่าไปแหน่ แต่ว่ามันกะเบิ่งแบบเพลินเพลินดีอยู่เดะ

มักอ้ายเวียร์ที่สุด ญ้อนว่าตอนน้อยน้อยกะเบิ่งเขานี่ล่ะ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

มักเพลงของมนต์แคน แก่นคูนคัก เพลงอกหักเลานี่ โอ้ย เจ็บคักเจ็บแหน่

มักใหม่ พัชรี อยู่เดะ เต้นกะเก่ง กะกะม่วน กะใจคัก

ดาวมีไว้เบิ่ง เพราะว่าถามไผก็ฮู้จักเบิดเดะล่ะ เพลงนี้

ไหมไทยเท่านั้น เพราะว่าเลามีเข็มขัดไฟพร้อม เต้นกะเป็นเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของ

เลือกรถไฟเพราะว่าข้อยเมารถคัก นั่งรถบัสคือหัวสิคว่ำ

อยากไปเบิ่งพระธาตุพนมอยู่ แต่ว่าบ่ได้ไปจักเทื่อดอก ญ้อนว่ามันไกล บ่มีไผไปนำ อยากไปไหว้เพิ่นจักเทื่อหนึ่ง

มาจากอุบลราชธานี งานแห่เทียนตั่วเนาะ จั่งสิงามคักงามแหน่ มาเบิ่งเด้อ คันได้มาน่ะ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

ข้อยว่าขอนแก่นกะน่าไป มีหลายหม้องที่รู้สึกว่าบ่กะว่าสิมีในขอนแก่นมันกะยังมี เช่น ภูผาม่านจั่งซี้

มักในเมืองหลายกว่า บ่แม่นว่าหยังดอก ญ้อนว่ามันไปง่ายกว่าซื่อซื่อนี่ล่ะ

มักไปหม้องคนน้อยน้อย ญ้อนว่ามันหนหวย มันฮ้อนพร้อม คนหลายหลายจั่งซี้ โอ้ย ตาซังคัก

บ่ได้สำคัญปานใด แต่หากมีคนซื้อให้กะดีใจอยู่ เพราะว่ามันคือจั่งเขากะฮอดกะอยู่ตลอดเวลา

มักเผ็ดอยู่ เวลากินมันจั่งสิส่วง

มักอ่านนิทาน นิยายจั่งซี้ เพราะว่ามันได้จินตนาการไปเอง

เบิ่งหนังล่ะ ง่ายสุดเลย มีให้เลือกหลายพร้อม

ซ่อยอยู่เดะ ลางเทื่ออ่านไปก็รู้สึกคันเป็นเจ้าของสิแก้ปัญหาแนวนี้จั่งใดดี

ฟังเพลง เพราะว่าข้อยมักฟังเพลงที่สุด มันทำให้ชีวิตข้อยดีขึ้น

ข้อยบ่ได้เบิ่งการ์ตูนหลายปานใด ญ้อนว่าปกติกะสิเบิ่งละคร เบิ่งหนังที่ผู้ใหญ่เบิ่งมากกว่า

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บ่แม่นเรื่องจริง มันเป็นเรื่องที่เฮาบ่ต้องเฮา บ่ต้องเอาอารมณ์ไปใส่นำ

ข้อยมักตีแบดที่สุด เพราะว่ามันได้เล่นนำหมู่หลายหลาย

อยากตีกลอง เพราะว่ามันได้ออกกำลังพร้อม แล้วก็ม่วนพร้อม

โตดีเลย โดยเฉพาะ TikTok นี่ล่ะ เพราะว่าคลิปเดียวมันก็แค่สั้นสั้นหนึ่ง แล้วโตคันเปลี่ยนคลิปโตเปลี่ยนอารมณ์อีกแล้ว

มักอยู่คันเป็นไลฟ์สดขายของ เพราะว่าเฮาสิได้เห็นสินค้าจริง แล้วเฮามีส่วนลดพร้อม

แก้เหงาแล้วกะฆ่าเวลาได้ดีที่สุด เพราะว่าลางเทื่อกะอยู่ผู้เดียวหรือว่าบ่มีอิหยังเฮ็ดอีหลี ก็มีโซเชียลนี่ละกะได้

น่าสิได้รับความนิยมหลายขึ้นพร้อมข้อคิดว่า เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ตลอดเวลา มีอิหยังใหม่ใหม่มาให้เล่นได้เสมอเลย

มื้อนี้แจ้งดีอยู่ แต่หากกะกะโพด

ข้อยมักอากาศหนาวที่สุด เพราะว่าต่อให้มันหนาวโพด มันกะห่มผ้าได้ แต่ถ้ากะนี่มันกะยากเด้อ

ข้อยสิเปิดแอร์ หรือไม่ก็ไปอยู่ในที่ที่มันเย็นเย็น

พกฮ่มไว้ตลอดเวลา แล้วฮ่มใส่รองเท้าที่มันบ่เปียกง่าย รองเท้าผ้าใบฮ่มดีหรือว่ารองเท้าที่มันบ่ได้แพงคัก

ข้อยว่าหนาวส่ำกัน ผิดแต่ว่าภาคอีสานบ่มีแม่คะนิ้งซื่อซื่อ

บ่มัก ซังคัก เปียกกะเปียก จื้นกะจื้น ไปไสมาไสกะลำบาก

กะสะอาดอยู่เดะ กะเห็นเทศบาลมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่ตลอดเวลา

ใส่ใจคักอยู่ เพราะว่าบ่เคยเห็นขยะเลยตามริมทางหนิ

อยากเลี้ยงหมาที่สุด แต่ว่าตอนนี้ยังเลี้ยงบ่ได้ เพราะว่ายังอยู่หอพักอยู่เลย

น่าสิลดลงไปหลายอยู่ คือจั่งพวกปูนา กิ้งก่า กะปอมจั่งซี้ ญ้อนว่าธรรมชาติมันบ่ได้คือเก่าแล้ว

อยากเป็นหมานี่ล่ะ มันตาฮัก แล้วมันฮักฮักเลี้ยงหลายพร้อม

ข้อยว่าคุมื้อนี้เฮาบ่จำเป็นต้องล่าสัตว์ป่าแล้วล่ะ เพราะว่าเฮาเฮามีอย่างอื่นกินอยู่ ให้ธรรมชาติมันมีวงจรของมันไปเถาะ

ข้อยคึดว่าอาจสิบ่ได้ส่งผลปานใด การทำลายป่าต่างหากที่ส่งผลหลายกว่า

ทุกสัตว์กะน่าสิมีผลต่อโลกใบนี้เบิดนั่นล่ะ เพียงแต่ว่ากะเป็นคนที่ได้ประโยชน์บ่ คันบ่กะกะเลยบ่กะสึกว่ามันมีประโยชน์

ข้อยมักหมาที่สุด เพราะว่ามันสนใจแค่เฮา หน้าตามันเฮาตาเฮา เป็นหมู่เล่นนำ แก้เหงาดีคัก

เข้ากับคนง่าย มีความอดทน ญ้อนว่าอยู่บ้านเฮาเฮาอยู่กันแบบกันเองอะนะ

ครูก็น้อย นักเรียนก็น้อย ญ้อนว่านักเรียนกะบ่ได้สนใจเรียนปานใดดอก

คนหลายมีแต่ไผบุ หลากหลายแฮง ทั้งนักเรียน ทั้งครู

มักอยู่ มันอิสระดี อยากเฮ็ดอิหยังกะได้เฮ็ด แล้วกะยังมีความสุขพร้อม

มารยาทในสังคม ข้อยคิดว่าเฮาเฮาคำว่าความคิดทั่วไปบ่ได้สำหรับทุกคน มันควรมีบรรทัดฐานอิหยังมาขีดกั้นตรงนี้แหน่